كنت وقت اللي عملت مقابلة عمل ونجحت فيها, هذي في فرصا كانت جديدا ويلزمني إن انجح ونعمل اللي عليا ونحسب القوا اللي فيا, فالاول كنت متوتر شوي, أما مع الوقت بديت نركز ونثق في روحي, قدرت نواجه مخاوف وننجح في المقابلا, اللحظا هذي علمتني إن القوا تكمن في مواجهة المخاوف والثقا في قدرتك, مهما كانت الظروف اللي انت عليها.